Amin'ny fantson-drano da misy an'izay raha tsaray hoe tsindry izay. Ny fantson-drano moa da tsy ino i io fa fitaova anakiraiky e mampiditsy rano avy amin'ny toerana raiky ha- mandeha amin'ny toera raiky da <hesitation> ny mahatonga anazy afaky manao an'io raha io da amin'ny alalan'ny tsindry.